Ñiun ndio xhi tuvixkuina te jun nuu nutevaki viji, inka iha mejia ján xhi ujun nundiu kanduu ujun iho chiu iho chiuyateya chiu iho tanuu kuin chiume iho tanuu, tanui chi te iho tanka kunui chí iho teyuo tateto'o iho kuchín yeia ujun atun ñe'e va'a ndute ñeva'a un un <hesitation> ñeva'a oye iunka viji tedion iin okan vijin nguedo ngajan tavini ngajan tedio ado viji viji ngañunjan nuu yenani uun ndije yuté vijinga niunjanu iho teñuu achuvije ján nuu atujia.